Ee atupio nagai mm auku ee itamino toi ipiri paipugu mau toutou mani atusi, nagai ee loikene ama kukumaka aiairagu, nagai mm ee aike pake akaruo-topakamo runrugotagu mau toutou mani atusi. Nagai paake nagai maikuna punpukuaipugu mau toutou atusi. Nagai ee loikene tou nkagu asiparo nagai ikoge opou kararuge omi ama ipirippongu kukumaka aiai ragu mau toutou nkagu atusi, oge mau toutou aposi mtoa aatu. Kukumaaka aiairagu oi ma ipipramui egu ee loikere maumoro ipiripaipumo paake punpuku aipumo music runrugetagu ogo aka aka-ruotapagu mau toutou aatusi, nagai paake nagai ipiripommo ee aike paakemi utukotopakaguogo mau toutou aatusi nagai aike paake toi utukotopakamo runrugotai ee muro omi mau toutou mani atusi.